Oyilo'o ma dɛmu ,marɔk istuare abenɛh muberɛso ɲa'amia maba mahan kurazadira sirtu ba kalifra nɛ mana bini aɲan isilamizia ho yura so. Bon ba wo be cururu marɔk tun wa.zɛrɛ zɛrɛ wayi lo wa ma dɛmu, ho rwayote pa'a cii marɔk unhun.